शून्य, एकशें धा, दोनशें विस, तीनशें तिस। चारशें चाळीस, पांचे पन्नास, सवें साठ, सत्तरें सत्तर। आठशें आँठव, नवशें नव्वद, एक हजार एकशें। एक हजार दोनशें धा एक हजार तीनशें विस। एक हजार चारशें तिस एक हजार पांचे चाळीस। एक हजार सवें पन्नास, एक हजार सत्तरें सत्तर, आदि।